جرب تدرب قدام المراية, او مع أحد من خوياك قبل ما تتكلم, وخلك مركز على الفكرة اللي بتوصلها أكثر للناس, وخاصة اللي يقعدون قدامك, وبعد شي ثاني, خد نفس عميق قبل تبدأ, كل ما زادت مرات التمرين راح يقل التوتر شوي شوي.